Ene ya pe kiukiu en tenekiu, pe uenu pa namba ar vati nene kaka mits ovenu en tenekiu ar tsa vatsua nane kene tsetakonu akiu pene en vanu. Ene akua voane kora. Pove ne to tevariko nu okua pene. Ge tekauvo pene panene kiukiu nu pats va onoto nau a ar vati wui tenene kiu ma miar ene va nanao en ruene. Nao pa suama e ruene vaua tsi eana. Ka devuts ka vavan okua, pava onot ar nene sisivaonu. Ene nauo pa vaua varonati. Paevuts ka an mei pa tsi ar vati nene detanema en tenekiu. Ka ar vati nene tsetsako nu en tenekiu nene tsetsakonu en tenekiu. Ene to tsetsakonu po sivaoene, kita tsetsakonu pa siva pe tive. Voa pa vamatopo o kua pene mene kauvo pene. Ka ar vati nene kes naonu pa tsiako. Ene rsa sivi vose rekasa ko voa ats ena pene ene va kikiu en tenekiu. Voa pane kes nau nu en ruene pa vau a ar vati. Ean tsa vavoso voso e tsunan pa nau pata a kain arvati. Miar nabana to sese tsienor pene pama tsi tsoe sata. Sovene vava dar kienu pior. Pene to tevaonu veni, ar vati tsor tsiako nene tevavu kainu pior. Ka nananu tesata en vanu tavanu tsa sata nor pene sove ne to u ovoenu pior nau sok sova tsene komana enu ma pior. Miar vuvui karus enor pene, sovane kiukiunu, sova arakuk. Va dar kiaenu pior. Pa kiu nene tse soveve totevavu kainu pior. Pa kiu nene tse tsako nou en vanu. Nugusata enor pama ar pene soveve tovevavu kainu pior. Povene a kainkua voane nor tsinor akuava karaus. Teva apapo tana tiva bebete potana. Sova ne koma vavu kainu pior pa ar nene tseksako nu eh vanu. Nanao a bon ge ama potana tse tsunan taris ove ene pa nabana buar vere to vovore nor. Sese nor ama tsue sata vene pene. Kene top vavakukain u pior pama ar ne tsunan tseksakona. Pane kikiu to kikiu vero vanu o koma tasu veo komana miruruana en vanu pa ar vati nene tsetsako nu en vanu. Kene ekua vavan kanata enu. Tetemenu pokoma ururua koma sina. Sowa vewe pene tosee komana ene pa kain voave ne vavu vau akain ar vati vui nor tsetsako ka nor avoan. Bero bero ti tsa vets ane en sanaka ka tsoer.